ഥൈലന്ദ് അഥിലേന ആഹര പദ്ധതി വാഗ്യ। പന്പുനന്ദ അഥിലേന തുപന ജസ് യുജ്മന് പേരു। അഥിലേന സമഥോലനി തുവത ആഹര ആഥിലേന। രുഛി മന്ത ബൈന്ഗ്കര കാര ഏപുന്ദു മസല। ജസ് യുജ്മന് പേരു അഥിലേന പരിമലവദി പോദ। അഥിലേന പദര്ഥ മന്ത അന്ഛ ഭുക ഉപ്പു ഹുലി। കാര രുഛി സിഹി രുഛി മന്ത ജസ് ഏപുനന് ഛേന। ആഥിലേന ആഹര പദ്ധതി ഏപുന്ദു അഥിലേന ലി। തേപേ തേ ബൈന്ഗ്കര ഫമോഉസ് ഇതേമ്സ് അകേല പുദര്। പന്പുനന്ദ തോമ് യമ് സോഉപ് ഏപുന്ദു പരുപുന്ദു। അഥിലേന തുക്ക സോമ് തമന് പന്പുനന്ദ ഗ്രീന്। ഛുര്ര്യ് ഏപുന്ദു അഥിലേന നോന് വേഗ് ഇതേമ്സ് ജസ് യുജ്മന്। പേരു ഭുക അല കദല ഗിത സോ ഫിശ് ഇതേമു കദല। തുകുന അന്ഛ ആഹര പദ്ധതി ജസ് യുജ്മന് പേരു। അഥിലേന ഗൌ കദല ബൈന്ഗ്കര രുഛി ഏപുന്ദു। ഭുക സാതേ ബുക അഥിലേന രന്തന്ദി രിചേ ഏപുന്ദു। സ്തിച്ക് രിചേ ഏപുന്ദു അഥിലേന ജസ് യുജ്മന് പേരു।